صراحة ما في مثل الأعياد الدينية أجازتي المفضلة هي عيد الأضحى، أحبها لأنها تجمع العائلة والأصدقاء، وكل واحد يشارك بالتحضيرات والذبح. الأجواء تكون مليانة فرح وتكون فيه زيارات وتبادل الهدايا. أحب كل الأطباق التقليدية مثل المندي والكباب، والعيد يعطيني فرصة استرجع ذكريات الطفولة وأحس بالترابط بينا كعائلة بإختصار عيد الأضحى ما يتعوض.